Pirdunari tuttu è possibili pi li pirsuni ca hannu lu caratteri talmenti forti ca arrinescinu a jittari darreri li spaddi macari li situazioni dilicati e 'un pinsarici chiù. Lu pirdunari ‘un è facili pi tutti li pirsuni e pi tali motivu succedinu certi cosi ni lu munnu. Ni avissimu a mparari ca la vinnitta ‘un porta a nenti ma sulu piggiura la nostra situazioni iniziali.